<hesitation> Fomba fiasan'ny climatiseur ndraiky ai <hesitation> climatiseur mandeha courant izy ai de <hesitation> efa misy télécommande figuidegna ananjy <hesitation> raha ohatra hoe tianao angatsiaka zegny le tragno misy anao ai <hesitation> kitihinao fogna le télécommande manindry le température ambanimbany am'le télécommande anao de lasa mangatsiatsiaka antragno.